Ha nreiti ñoyó a tiñomi ta nreiti dava ñoó, ka uxi uu ñoo a ka iin nriki tá nrei tiñomi ta yunri keati ña nreiti, chi nreiti ta kana ña ta xa ni nreiti tá ho o on ku ina, ku iinna xhíxa ni nreiti ta ñanrani chi iinga kii tá xa ni shí ni iin ná ña ni kiti ni kiken ñati tiñomi u jum.